Chirerab kimisoro, muaria yefwe, yarera NGO yarera khuchowachowana nuaria yefwe babana banyola chikasii.

Esee ngencha khukona kwansa endya amala nekhala nefamilo yange khwalomamo chibili chitaru, nababolela nibyo nakanane ninabyo enjje, nababolela sina sibele silayi nende sibele sibi asi amala khwabolela wele, khwasima wele khuri wele wanyala khukhulinda khwamubolela khuli khulinde basi nekhumala khucha khukona.

Umwami enyikhana khu! khu! khulekela babandu khukenda bulayi lundi nga esyida yakwilewo khusyalo khuwamba omundu orerire esyida bayila khupolisi bamubowa.

Sibonekha sifwabakani nabii ate bandu bakhulu babakho nebibindu bilala byesi bamanya oba byesi bamanyile khu! khufurisakho nenawe osili binyala byakela bakhwonakisha wonekha wala khuba musambo endayi taa.

Sili silayi poo khunywechanga kamechi buli lunakhu sikila kamechi khunywa nikhwo bulamu ate kamafuki khukenda, sekakenda nga mbamo kamechi taa.

Indi khucha khurambisya kamalesi ka TASO.

Indi ukhoyele weyamo namwe wasingamo kabari mwamwa! mwasementi eee! balibulayikho baramo chikapeti aa! kamakhuwa nga ako.

Sinyowela elalaa, enaba nga mbolela omusali yuno indi omwana wowo bikosi nibyo awambile sebili bilayi taa mala emubolele biyangafu bili mubikosi bye babana bali nende kimize ekyo wamala imubolele manya shesi banyala babanga bafuna mubikosi bifwana biryo wamala omusali omwene imulekhele khukhalawo.

Buwangafu esii bakhanyola nga khucha walima bilimwa byowo byala khubakho ebeyi taa mala byala khubakho nesoko esi onyala wacha wakusya taa ebyo nibyo biyangafu esikhunyola.

Kamakesi kesi emba papa womwana omusinde owambane nebikosi bikhali bilayi taa, papa nga kambile omwana wakhayile khumuwulila, wamuyilile esomelo walobile, amuyila mukavumenti bamuboya, omwana yuno wakobola nga wangonele.

Babelwachi nibo babakanikha nende wele, wele wabumba likulu neshibala, bali nebunyala bukali saana nga bakhusalile yekhucha mungaki, babelwachi balayi sana khushalo.

Nono khuba nende bulayi mubirekere yenyikhana khuba nende chibisinesi nga khukusya chinyenyi, khukusya kamanda nende bibindi.

Intaneti khukiru! yenyikhana khukirumikhe mukhwiyika bibindu bilayi sisindi yenyikhana khubukule khu! h! khube nga khekhulo resarchii, yani khuyimilishakho bibindu nga siliyo sisindu niyo okhamanyile taa wayimilisha khurumikhila intaneti lakini seyenyikhana khukhwiyika bindu bikhali bila! bibi binyala byonakisha bulamu bwowo taa.

Babami bakanibwa balanga chikhungano niobabona nga bibyalo byabwe namwe bibyalo byefwe bimiliya sikila nga khwa! sisyalo syamiliye bulwale sebunyala bwecha nga maleriya taa.

Khulimanga bibyalwa nga kamayindi kamapwondi kamakanda kimyoko nebibindu nga bitolotolo nechikawa mumikunda kyefwe.

indi ucha walima nono wafunamo bilimwa wakusha wayila khwisomelo chisende babana basoma

Bulayi bulimo mbo oba mungo mulala wasala babana nende omusecha mulala nebutinyu bulimo mbo olakofulila mubwene omwo mala balakhulekelesha sonaba nende heshima taa.

Sukari yino esii khunwa erera bulwale tena yenyikhana khwaloba khunwa engali taa, nebaa engali mwibili ekhurerera bulwale nasiryo yenyikhana khukipungusha niyekhunwa nesikila khube nebulamu buleyi khukhaba nechindwale chicha chakhusumbuwa taa.

Bakhasi betubanga misiyasa muyukanda sa! sa! kakila mbo kamalaka kayukanda kabafukilisya.

Ee babandu babenya buyeti hushalo, hukanibwa hwayetanila alala hwabawa buyeti, sikila nga hwawechane kamakesi nebuyeti kene hu-hube nenda-nende ehulahulana mubyalo byefwe

Kumwakha kwe chifuma chibili mumunane nyonanyola esokho namwe lusimu lunyowa.

Babandu bakharamba taa banyola buwangafu ngaa! bwenchala yabalile, bamalilisya nga bachile bolane nekhukhwiba bibindu byebabandu ate nga babatilile babosya obata bababowa.

Khukhwisinga buli lunakhu, khukilaa khwaba bamiliyu, tena lundi khwaloba khuba balwale taa, kimibili kyefwe kikukha kyayela syakila khwaba balamu buli wakati sekhubakho nende esyida yechindwale chikhusumbuwa sumbuwaka taa lundi khuloba khuwunya busa nokhesinga taa kumubili kwowo kuwunya wakhayikhana nekhubira mubandu.

Sukali khumupungusya nga khwenya bulamu bulayi khubela esukari elimo bulwale.

nga sekhuli ne kumunyakasa mu eria taa, khukulanga kamafura ke tala khwatekhela lundi khwachukha muchitaala chintiti khwamulikhila

Ewefwe eno babandu bafuna limenya khubirira mukhusoma, basoma balala banyola chikasi, balala balima bali balimi balala banabyasara bakhola bibyasara syakila banyola limenya lilayi.

Khupungusya sukari yesi khunywa khulwe bulamu bulayi kakila mbo sekenyikhane waba nende sukari omukali mwibili taa akhurerera bulwale.

Nga namalile khulya she-angolobe ese nesa-nisaya wele wase omubumbi amala nacha khukona nende omukanwa wange namwe lubafu lwase.

Bakhana khusirekere bosii benyikhana bache khwisomelo .

Khwilinda khuwunya bubi khumibili kyefwe, fwe khwenyikhana khwesinga kimilundu kibili lunakju, khwesinga khweyakha bufura bulayi mala khwa! khwa! khwasinga nende chingubo chefwe chaba chimiliyu kila sawa omundu omumiliyu waloba khuwunya bubi taa.

Kareramo buyeti khukhwama chimbeka chosi chosi yani musibala bayeta baleme.

Kumutikhinyi indichanga bibindu nga khamandasi khalala namwe bubili nekhachayi namwe nebikhaliwo taa, bakholelakho chimunga chekamatole nebamikisilemo nechinchaki.

Indi ubayila ebwami bacha babawochesela ebwami bawuli babayeta babakho nende syesi mukhola.

Ekasii yesi bakhasi bakho! banyala bakhola khusyalo, elimbo khungona! baba mumikanda ee! baba indi ekho! ba! basuka kamachune, bakholakho kimibayo nga khukhwinyaya kimipira kino, bakholakho kamatuli kekhubona mbo bakhola maendeleo nga bibyasare.

Isyenanga kameno kase nesinga namiliya, neyakha khafura khalayi mala na! nalya! nasa! nasaba esala yange nasaba wele wange namala nacha nakona.

E! khulinda sisyalo syefwe nga syelukosi khulwekhurya bawuli befwe lundi khube babandu bekhubonelakho, khurambe nekamani lundi khube besisa.

Basasi bayila babana esikuli, bababayila mwitembeli babokesha kimima kimilayi.

Ese byakhulya byesi nganata! ngana!, imbuna nasinga chipwakuli chase namala neya munjju namala buli sindu syaba similiyu nena! nacha mwichokoni naaarakho sifurya syase, nalola kamechi kamamiliyu natekha echayi yase nanywa, nga nanywele echayi yase narurire nacha na naaya chinyeni narera nangona chinyenyi chase natekha bulayi, narera kamechi nara khumayika nafuka busuma bwase bulayi nalya nga namalile khulya nasinga chipwakuli chase lundi chaba chimbalakafu nachipanga bulayi, nachipanga bulayi musyindu nabikha nalinda khutekha lundi khwe angolobe.

Babami enyikhana babolile babandu bulayi bwe kamasomo, bababolele bali nga wasomele onaba bulayi lundi bakhakekho bareewo bikhingo bikila khuba babandu bayeshesha babana nebasili nga babawambe babare mukari basii sikile babana beyongele ne kamasomo babe mukhusyalo mwefwe khube khulayi

Indi khumenya limenya lilayi.

Yenyikhana khulonda serekari endayi ilolelela bakuka nebasakhulu ba! bakhulu khuba nibo baba banyowa ebweni efwe khwongakho arii khubangona! khubangonelakho nekhubawa silingi bamenye bulayi.

Omwami alinende khurekeresya babandu bewe khubela indi babandu abo nibo bamuwa bibindu! kamakesi kesi aba! abe nga kharambilakho nalundi abe nga amanya ali nibo babamulonda bamu! bamutra khubwami obwobwo.

Indi nono aba khebakhulekela kimima kimilayi kyekhukhola.

Khukhwiyika bikali, khukhola tafawuti ngawasomele omanyakho bibindu nibye okhamanyile tawe mu! mulinambo.

Khucha emukunda wacha walima wabyala bilimwa.

Kamasomelo namwe kamasomo kekamakhono kahkuyeta bibindu bikali mwinambo lyefwe nga khakhwombekha kamasomelo nga khakhwombekha bulalo nga khunaba chingubo, ebyobyo nibyo bilala khumasomo kekamakhono mwinambo lyefwe.

Babana bachichanga khwisomelo nga basinde sikila kenyikhana bosii basome iba ibo ibarwa ibafukilisya khuramba chikasii nga basinde sikila fwesi kamani nekamakesi byosi bilekhana bifanana nende basinde, bakhana nebasinde bosi kamakesi kalekhana kila bakhana bosi bacha esikuli khusoma.